Mi preferisu büté le braiëtte curte perché a sun pi liber, perché a gratu pa, perché a völ di ch'a fa pa trop freit, ënvece a ie 'na temperatüra bastansa bun-a, ën ca cercu sempre dë büté le braie curte fin a cuandi magara a taca a fe ën po pi freit e alura ëntà che cambiu e bütu i jeans